जौ जर्मनी के संस्कृति आ से काफी अच्छा आ। तैकि कि काफी चीजा भेत्ता शिगणाक। तैकि के लोग काफी अच्छा हौं।